सब्जी ने ताजा राखण खातर, थूं इनका फ्रिज में पाँच से सात दिन तक रख सकेज। सही तापमान चार से पाँच डिग्री सेल्सियस राखण से सब्जी ज्यादा दिन तक खराब न होवे। अगर थूं कच्ची सब्जी ने साफ अने सूखा राखे, तो दो से तीन दिन में उपयोग में ली संकंज। लंबा समय खातर थोड़ो सब्जी ने प्रक्रिया कर संरक्षित कर लेवनू चाहिए। ध्यान राखजो कि सब्जी पर बदबू या रंग बदले, तो उका फेंक देवो, सुरक्षित भोजन खातिर।